Mampui ia jenis ba'uk ka. Au bisa sek jenis sanahulu telu. Hapu mampui daik, mampui danoe, mampui kokodidok, mampui kukuteluk, mampui kukuhak, mampui kekeko, mampui kodenaok, mampui koa, mampui kuteu, mampui bonik, mampui mu'ek, ma mampui balpua. Mampui daik ia so na biasa na na'a hade nai hadoe dale fo hataholi la lanea hade. Kalau mampui kokodidok so, na mampui ndia biasa na fafain son na an eki. Kalau mampui kukuteluk so, na e ku'un kada telu, ma mampui kukuhak so na e ku'un ha. Mampui danoe so na mampui ndia matua, en na ma botolin na manalu. Mampui ia biasa na nai oe. Kekeko ma bonik so, na biasa na nai hadoe dale, te hu ta na'a hade fa. Selain ndia so, na mampui sila ta talalu fe -fe'ek kal neme mampui fe'ek kal fa.